Manuka nawei ni tompat mimiana ira to natiu nai kaisa sebi kaisa nabail kaisa rang mamafuna tura turakaira kairura le nodi nai tompai'i nai nai <hesitation> nawei ni tompat mimian ira nosesera katoturalok le kai garuka sabap kai gurak irale nitompat mimian nawaluk tura <hesitation> tompat mimiana walok turaia nataru nitolura bobolomin mole mafun iwa sidatagi rei esi datagi le daroka iatelo itetep datara iloka me rei esi redatagi darokaitola nitompat mimiana ile dakoka ni'ilu lokale tu dafola'i tu watura <hesitation> nitompat mimiana dalokairoka iloo dafola tu dasaka ata nai Tolura dafola daroka tolo tompat mimin nai datara iloka mafun mafunia to yaallah paraloka liaeale mafun mafunia dodi namuli daweidi karongana supai dafarai bolomin mole daruk sampe manuk nina ooo nasiroi nabail ni mafun'na si iraee sadia walu me mancia si nai dafituini manuka ira jaitei re mancia fara fara manuki me darokai le manuk ira dadomani damingat nai manuka manukia me dafarai babana nawaluk sabapa manukia iwaun tei tu tafai nawei mudan tei ni fanggara waluk masingat tei <hesitation> taguani baroto naka taguan noi fasara naka pokoy taguani <hesitation> bababis lokaio nakamo Te kuk magei katotuloka iy